Alura a s'pudrìa pa pi supravivise perché s'a ie pa pi niente d'tera, l'ümanità a vìu pa e cuindi a mörirìu tüi s'a föisa tüt sommerso e pöi dopu i sarìa pa pi d'tera da cultivé, për mangé, a s'pudrìa pa pi andé ën gir cun la machin-a, a s'pudrìa pa pi viagese e cuindi al e impusibul